Kunkɔgerɛ n de disɛka ti ma wan ɛɛra ti n pa'alɛ ba dugeri ka se'em. Ba tari la ki-ɛrigema bee kariyin-ɛrigema dugera kunkɔgerɛ. Fu ni dikɛ la hu dukɔ dugelɛ bugum puan iŋɛ ko'om iŋɛ Duke la puan zemese ma'a hu boti dia la zona se'em nya dikɛ fu nazu'usi, hu yaarum, la fu kɔlekɔ luhe bini fu san bɔta ti fu iŋɛ maagi pa'asɛ dikɛ dugelɛ. Ko'om la nya san ta kɔta la hu za'ahum duma la ti fu tɔbege fu bu-ɛrigema la makɛ ma'a hu boti se'em la iŋɛ ko'om bum ba la wan iŋɛ se'em ti ba kan kpegelim bɔna ko'om la puan nya ka'a iŋɛ fu za'ahum ko'om la puan Gurenɛ gee nya bahɛ ti la kɔrɛ ta bi'e aayi fu kunkɔgerɛ bi'e me n bala.